Zah aloh izy koa misafidy alekileky piso no tiatiàko toy zay amboa satria piso matetiky misy raha ilana izy na hiadiagna amy valavo na ao an-tragno zany matetiky piso majiajia magnana toetry mba tià fahadiovagna zany piso zay itiavako piso ary izy tsotra ary miraiki-po amin'ologno zany zany le toetra mba hatiavako piso isafidianako azy noho ny amboa.